Gny isaky ampoly aminay ao zô mandeha dimy, de <hesitation> tamin'ny herignandro farany teo io aho zao vao nanolo raiky.